<hesitation> el cuando atalaab' katz'onoj li aliit kot xatapanaq katz'onoj een kicha' chawan kirb'aj la rajaaw li aliit kab'an juyak ch'aweem kab'an ka'yak axyak jarpala ch'awen kikb'aj chawan kab'anan porque agan li aliit xatapan chi' richan xach'ab'ej richu rijaaw ra'at xaqara' kab'an la chomniik chiriij li aliit kab'an chiran at nigan katwaj katk'ulub' wik'in ewa' rii' ritz'onoj juntir costumbre che kib'an wural tujaal tons kinb'an la' rimal qatzijtzij agan li aliit y cheren kawiyb'ej ra'at che li aliit kik'ulub' awuk'in che rimod xiritaquuj qa Dios pir mundo kela' kawaj karaq li aliit katk'ulb' rik'in che chirij katchojint rik'in wa ust chek li aliit kapan wuk'in awuk'in kab'aj la' chiran chimod xink'ulub'a awuk'in che mod xinb'an gasto cha wiij, xintzatz ni puwaq chawiij y che patan at ost chek xatpe wuk'in kab'aj che li aliit xaq kitijnek kab'an ch'ooj per wa li aliit otz xapan awuk'in che rimod taquul rimal qajaaw cha q'iij saq katki'kit b'ala' kachomaj riij. ka ka katk'ob' rik'in k'ot ch'ooj k'ot ewa' rii' kab'an chiran kiwaj iwiib'b'la' jampa' kirb'aj li qa Dios kijach iwiib' wa e lara' wa e ra'at katnab'iyj poon cha q'iij saq chal mal Dios qajaaw la ret- am pi xawalan la' li aliil xawaj poon riwach xawil poon e ra'at xarach' poon ba'awach che riliik li aliit xaqt kab'aj chek chuwach poon kix ixk'olek pi chaq'ij saq at nigant chek che mood xatinwilan ust chek katinwilan ust chek katinwaj, kinwajt chek awach pero k'ot chek mod kab'aj kela' chiran por que era'at xarip ka kirb'aj q'atz ni chon xarip poon baq'awach che riliik li aliil y li aliit ril poon b'ariwach ril poon lalaab' k'ot chek mod kitzilij iwiib' chi wiij to ela' qapixaab' qano'jb'aal qaqiya' chikyan ju jupuu aliit jupuuq al oom kek'ulb'ek ela' rajawxiik xik'am iwiib' y k'apa' iwiiib' ix k'olek jarpa nan kirb'an qajaaw. xaqara' kixapanek kijach pero a la presencia re qajaw kijach iwiib' nawa' kinab'ijek nawa' kitarab' kaan ela' kiraj qajaw chikye li jupuuq ak'alaab' pero kek'ulb'eek xu' la jupaj nitziij kinya poon chiwan. <noise>